كنت هفضل الطيران لأن الطيران بالنسبالي بيمثل حرية القدرة على اكتشاف العالم يعني وإني اشوف حجات مقدرش أشوفها فالطبيعي و <hesitation> اقدر استمتع بالطبيعة والمناظر الجميلة وكل حاجة الطيران بالنسبالي هيكون أحسن